So mi hokkama daama mu chubta e mi darna duniyaaru, ko mi so'ita duniaaru gada dume mi subtata. Min kam mi chubtai mi so'ita duniyaaru ngada, ngam e wodi komi mo'inta e hitande callinde. So mi darni duniyaaru bo, ko dume e daara to haa e min.